Jää jmíi’ re lɇ köö ‘láa köö iä’, iä’ ‘nⱥ’ jan dsa ba i xää’ iá’ e la dse lí fó’ köö kö ‘laa jö to jö kiä bii ba ejö, bii <noise> kiee’ dsa ba e jmⱥⱥ tá kö iá’, xiro e xa bii kiee’ dsa e ta xá fí kié’ kö iä’ xiro la jna dsa xää, re fáá’ra jö, la’ ba lɇ köö iä’.